Le extincteur ndraiky karakarazany kara boatiboaty zay izy fa amy lohany ary misy lavalava aveo kôfa misy afo igny pindegna fô izy aveke aminjay mamo- magnaboaka raha kara ranoranontsavony regny izy mam- mamono le afo.